Iyoo, hala ma ginjeti ma ugédni bo waabo, hee wi ma mada wéligina haji ma wee go: A mo bâgi nan bo, he ñe nsaanti be bsaanti bso, ngi mo, ngi blúŧi. Ndu uto ñín mo, giman ngi nyo yaali nyo, momu gii tta yaale, golla, golla tta yaale, golla tta yaale. Dong hala gím bo mo, bâyuutina feri ma, bayuutina feri ma, hú yaa mo, unŋóode a gii bso, we wéeti bigi ma gina haji ma, a ginjeti ma bâginan mo. Uyaa nan bso ma, ugí nan ngi mo, mbo wo nan nyaa unan gí ngi bso tída, han wi ma gím bembe bso ngi mo, ñe húri yaa bége hotina agiti, bég hotina agíti de. Dong hala ma bâgí nan bo mo, a ginjenti bâgi nan mo, wee tta mada yaale, wee tta mada yaale. Yaa bini ma utitta bini bommu we titta saanti hamma folo, he hala nŋatti bo giladda go, bso wo wii ggitile, glada ma inŋati bommu handomu, hala ma nto teegna, Haala tídi húru, dong woo we, we títta saanti wili folon.